കേലൌ പ്രനിലു ഗലിജ ദിപു, അവു കേലൌ। മനുശേരേഗേ അ പ്രനിലു അപുജി ഉധരനി। ഇലി, കോക്രോജ്, സ്നിക്, ലീഛ്, ഏത്ച് ഇലി। <hesitation> തുവരല പുര്ലിദ്ജി അവു। കേല രോഗനു പദപുന കരനയദു ജനകോ। അപുജി അന്ഛനേ കോക്രോജ്ല ഇല്ല ദിപുന। ബുക്കദ അസുദതി തുവര്പുന അന്ഛ പുര। ഇപ്പുനു അവു അപുജി അന്ഛനേ ഉഛുല ഉഛു। കേലൌരിഗേ ബയലേ ഇപ്പുനു അവു വിശ। കരിയലേ അദിപ്പുനു അന്ഛ ലദ്ദി। <hesitation> മനുശേരേഗേ അപുജി।